باهي انا المفروض بطالة ما نخدمش أما تخرجت قابلة، القابلة هي مهمتك انك تولد النسا نورمال طبيعي معنتها قا- نقولولها قابلة في تونس القابلة مهمة سمحة برشا خاطر تكون مسؤولة على روحين روح الأم و روح الصغير نتعامل مع البيبيات أما في نفس الوقت فيها برشا تعب فيها برشا عياط خاطر النساوين يبدو يعيطو مالوجيعة والكل يعني التعب أما مزيانة